gott kvöld og velkomin í Kastljós hvað telst nægur svefn hvernig tengist svefn heilsu

hvaða áhrif hefur svefnleysi á fólk við reynum að fá svör við þessum spurningum og fleirum varðandi svefn hér síðar í þættinum en áður en við gerum það ætlum við að fjalla um allt annað hópur aldraðra í sjálfstæðri búsetu er vannærður þetta kom fram í nýrri rannsókn sem við sögðum frá í gær þar kom einnig fram að fólk sem er komið á og á við einhverja krankleika að stríða á erfitt með að komast í búð sjálft eða hugsa um

sig þrátt fyrir að fá jafnvel aðstoð heim Þórunn Sveinbjörnsdóttir formaður

hvernig slógu þessar niðurstöður

þær slógu okkur náttúrulega með mikilli sorg við upplifðum sorg og mér líður afar illa að hlusta á þetta en bara vandinn okkar er sá hérna á höfuðborgarsvæðinu að hér hefur ekki verið byggt hjúkrunarheimili í langan tíma vegna þess að eldri hjúkrunarheimili

í einbýli í mörgum herbergjum sem

tví og þríbýli þannig að í raun og veru varð fækkun og við sitjum uppi með þennan alvarlega vanda það er loksins núna sem hyllir í það er komin hérna ákvörðun um hjúkrunarheimili á Sléttuvegi beint hér fyrir neðan að þetta létti og létti á Landspítalanum vegna

er meira og minna með um eitt hundrað manns á göngum eða í hreyfingarleysi sem ætti að vera í allt öðru umhverfi við vitum það að elsti hópurinn okkar er kannski ekki sá hópur sem á gott með að vera í sjálfstæðri búsetu vegna þess eins og

var til dæmis í janúar og febrúar þá komst þetta fólk ekki í búð það komst ekki út og það vissi enginn

hver ætti að moka fyrir utan annað en að moka fyrir göngin hjá þeim eða sem sagt tröppurnar og ég leitaði þá og leitaði að hvað er til ráða mér fannst þetta svo sorglegt en sko með næringuna þar náttúrulega þarf að vera bæði fjölskyldan og allir aðrir og ég veit að viðbrögðin hjá Reykjavíkurborg eru þau að það er verið að ganga núna frá samningum um að fá næringarfræðing inn á sviðið annars vegar fyrir eldhúsið og hins vegar fyrir hjúkrunarheimili til þess að vinna með þessu

ertu þá í rauninni að segja að það séu of margir í sjálfstæðri búsetu sem bara eigi ekki heima þar eigi að vera inni á hjúkrunarheimilum alveg klárt mál og þegar að líka hjúkrunarheimilunum var breytt þá voru þar áður líka svokallað

hjúkrunar og dvalarrými því var breytt og það eru bara fyrst og fremst þeir mikið veiku sem komast inn og langur biðlisti að þá er alltaf þessi tappi sem að hrekur Landspítalann í mikil vandræði og kostar

þrefalt meira heldur en að vera á hjúkrunarrými að vera á á spítala en en sko hvers vegna er ekki byrjað að byggja þetta fyrir lifandis löngu það eru fleiri staðir Hafnarfjörður Selfoss sem eru í miklum vanda við erum hins vegar í mesta vandanum í Reykjavík já munurinn er hins vegar sá að hér er veitt betri heimaþjónusta það er meira sem sagt svigrúm það er kvöld og og

örfáum sveitarfélögum það er þess vegna sem Landspítalinn er að reyna að útskrifa en það vantar prógramm og öryggi fyrir þetta

fólk en ja nú hefur alltaf verið talað um það eða hefur lengi verið talað um það að það sé betra fyrir fólk að búa lengur heima hjá sér en þú ert í rauninni að segja að það sé verið að láta þau búa of lengi það held ég að sé engin spurning það er fullt af fólki sem getur séð um sig sjálft en þegar þú ert orðinn veikur og svo lasburða að þú getur ekki annast þig sjálfur til að ná í mat í ísskápinn þá ertu kominn á það hættulegt stig að við þurfum að finna einhverjar aðrar lausnir og ég held að okkur vanti bara líka meiri meiri sko meira öryggi frá öllum aðilum aðstandendum hverjum sem er nágrannavörslu allt saman að ef gamla konan hreyfir sig aldrei þá þurfum við að fá einhvern sem blikkar ljósum og hjálpar okkur hún kom einmitt inn á þá hugmynd í gær hún Berglind Soffía Blöndal næringarfræðingur sem var hjá okkur að það þyrfti einhver að koma inn á þessi heimili kenna fólki næringarfræði hvernig væri best að útbúa sína máltíð til þess að þau fengju þessa grunnþörf við erum eða nú

tala ég eins og ég sé í þessu en það er náttúrulega Reykjavíkurborg það eru komin hverfi núna þar sem er verið að bæta við sérþekkingu í endurhæfingu og að þar verði eitthvað nýtt sem gerist vegna þess að akkúrat þessi endurhæfing sem þú ert að nefna við þekkjum dæmi um það að hún hafi leitt til þess að fólk geti annast sig sjálft en það er náttúrulega bara að þegar þú ert kominn á þennan alefsta aldur að þá er svo stutt ef heilsan er orðin tæp og færni vegna þess að svo getur verið eitthvað að heimafyrir oft eru líka alls konar gildrur í húsinu

sem þarf að laga til þess að þú náir þessu mhm en svo kom líka fram í þessari rannsókn að þessi hópur sem að hún heimsótti ja þau

með að meðaltali undir tvö hundruð þúsund krónum í tekjur spilar það að einhverju leyti inn í heldurðu er fólk að spara við sig í mat alveg örugglega og ég held líka að þau séu í vanda að velja vegna þess að það að finna mat sem hentar þér á þessum aldri það er heldur ekki nægilega vel skilgreint og það er ýmislegt sem þau láta á móti sér

vegna þess að hann er í vitlausum pakkningum hann er of stór bitinn og það er ekki hugsað það er allt pakkað niður fyrir tvo í búðunum tvo eða þrjá eða fjóra en aldrei fyrir þann sem býr einn þannig að við okkur vantar svo mörg úrræði og ég held að okkur vanti sko stuðning við þetta fólk sko sérstaklega fyrst eftir að það kemur út af spítalanum að þá sé hann miklu sterkari og er það á herðum sveitarfélaganna að veita þann stuðning það er það en í auknum mæli í samstarfi við heimahjúkrun sem kemur aftur frá ríkinu því þau kerfi spila orðið

miklu betur saman heldur en þau gerðu þannig að það eru framfarir í þessu kerfi en þetta er hins vegar mál og hérna kemur líka fram að þau eru mun meira einmana og það hefur komið í ljós undanförnum misserum að hækkun á því hlutfalli sem er einmana

vaxa á milli ára og það lýst okkur ekkert á nei þannig að það er víða pottur brotinn takk fyrir komuna í Kastljós Þórunn takk fyrir kærlega en þá að svefninum en á morgun er alþjóðlegi

hvers vegna er mikilvægt að sofa og hvað þarf að sofa lengi og getur verið að fólk sem á erfitt með svefn sé kannski með kæfisvefn en viti það hreinlega ekki Erla Gerður Sveinsdóttir

velkomin kannski bara fyrst þið eruð að rannsaka svefn og svefnvenjur hvað er það svona helst sem þið eruð að lesa út úr þeim niðurstöðum í þeim rannsóknum sko í þeirri rannsókn sem við erum að gera núna þá erum við að kanna fólk sem hefur fengið lyf til að bæta svefn og skoða hvort það geti verið undirliggjandi kæfisvefn þótt það hafi ekki verið dæmigerð einkenni sem sem læknar hafa notað hingað til til þess að styðjast við hvort eigi að senda í

og það er að koma í ljós að það eru um það bil þrjátíu prósent í þessum hóp við erum búin að skoða yfir hundrað manns um þrjátíu prósent þeirra hérna eru með undirliggjandi kæfisvefn sem er bara grafalvarlegt en bíddu er búið að og þetta fólk var búið að fá svefnlyf hvers vegna var ekki búið að greina það þá með vegna þess að þau skilmerki sem við höfum verið að nota hingað til þau eru bara ekki nægilega góð til þess að meta hvort kæfisvefn er það hefur verið mikið stuðst við syfju á daginn og hrotur og

getur verið kominn þó að þessi einkenni séu ekki ekki orðin ljós þannig að það

þarf í rauninni bara að mæla þetta eða hvað og það er nefnilega nú er komið svo miklu einfaldari mælitæki til þess að mæla svefn með mjög á einfaldan máta og og til þess að skima fyrir kæfisvefni og við getum skoðað með því að skoða samspil öndunar og hjartsláttar þá getum við skoðað svo mikið meira um gæði svefnsins og bara hvernig fólk er að sofa og gefið þeim svo miklu betri leiðbeiningar um er hægt að bæta svefninn heldur en hefur áður verið hægt það hefur verið notast við spurningalista og náttúrulega líðan fólks og svona þessa upplifun en hún er bara ekki að gefa okkur endilega nógu góða burtséð frá eða svo við leggjum aðeins kæfisvefn til hliðar bara hvaða máli skiptir svefn í raun þurfi ekkert að sofa sko það er nefnilega mikill misskilningur að svefn sé einhver svona svefn er alveg gríðarlega mikilvægur hluti af heilsunni okkar og það er svo margt sem gerist í líkamanum í svefni sem gerist bara þegar við sofum þannig að ef við sleppum því þá eru ákveðnir hlutir sem gerast ekki og það eru alls konar kerfi það er í okkur svona klukka sem að stýrir hvað á að gera á hverjum tíma og sumt fer bara í gang þegar við sofum og það er gríðarlega mikilvægt að halda þessari klukku rétt og leyfa þeim þeirri líkamsstarfsemi sem er á að vera á daginn að vera á daginn og þeirri starfsemi sem á að vera þegar við erum sofandi að það hérna virki allt saman þannig að það skiptir máli líka hvenær maður sefur sofa á nóttunni þetta

það er ekki nógu gott en hvað með sumir sofa í svona lotum já kannski sofa þrisvar þrjá tíma eða vinna upp svefn með því að leggja sig er þetta á maður ekki að gera

hérna svona sofa á nóttunni og reyna að sofa eins samfellt og hægt er en hins vegar er svefninn okkar í lotum og það eru margir sem átta sig ekki á því að og getur verið fullkomlega góður svefn þótt maður vakni nokkrum sinnum og bara að vita það tekur burtu svo mikið af streitu varðandi það að fólk heldur að það sé ekki að sofa nógu vel þannig að við erum að fara upp og niður í alls konar hérna alls konar mismunandi alla nóttina það getur vel verið að við vöknum og það er bara allt í lagi en það er það er að reyna að vera sem mest í takt við þessa líkamsklukku vegna þess að það hjálpar öllu öðru líka nú til dæmis vinn ég mikið með offitu og hérna hef þar af leiðandi fór ég svona að fara út í að skoða svefninn og það skiptir svo miklu máli að

svefninn sé í lagi fyrir bara að öll kerfi virki og bara fyrir fyrir offituna og fyrir

og efnaskiptin og allt þetta það er brjálað að gera hjá okkur í

líkamanum þegar við sofum en hérna þannig að við þurfum að fá tækifæri til þess að öll þessi ferli eigi sér stað en bíddu hormón sem að auka matarlyst auka seddutilfinningu er alveg rosalega skemmtilegt og flókið kerfi en í rauninni það er bara halda þetta eru sömu grunnreglurnar alls staðar bara regla á mataræði regla á svefni hreyfa sig það eru eru alltaf þessar þessir grunnþættir þessir hornsteinar góðrar heilsu við þurfum reglulega hreyfingu góða næringu endurnærandi svefn og

þurfum hugarró streita stillir líka líkamann á fitusöfnun og það sem er náttúrulega til dæmis stillir líkamann alveg gríðarlega mikið á fitusöfnun er kæfisvefninn vegna þess að ef að við getum ekki andað sem sagt ef að fellur saman þegar við sofum að þá er svo mikil streita í líkamanum og það er bara álag á öllu kerfinu og hjarta

og undirstaða fyrir alla þessa lífsstílssjúkdóma þannig að það verður að fá að

gerast það sem þarf að gerast í líkamanum

við þurfum að virða svefninn og hvað ja á maður þá alltaf að fara að sofa á sama tíma eða ég hef líka heyrt að sumir stilla sig af þannig að þeir fara fara að sofa því hvenær þeir vakna sem sagt ef þeir ætla að vakna klukkan átta og vilja átta tíma svefn þá fara

klukkan tvö eða á maður alltaf að fara að sofa á sama tíma eða vakna

meiri regla því betra fyrir svefninn sko og en auðvitað þolum við alveg ákveðna breytingu og þetta er ekki alveg þannig að við þetta þurfi að vera alltaf við megum ekki stressa okkur of mikið yfir því heldur en reyna svona að hafa þetta eins eins mikla reglu og við getum og við erum náttúrulega misnæm fyrir þessu bara eins og með allt ég meina sumir geta borðað hvað sem er og þeir fitna aldrei og og sumir geta bara sofið einhvern veginn og eru alltaf úthvíldir meðan að aðrir eru að bisa við að halda öllum þessum þáttum í eins góðu horfi og hægt er en eru samt samt að baksa en þannig að fyrir ef maður er eitthvað að ströggla með heilsuna að virða svefninn og passa það er alls konar mataræði er lítilsvirði ef þú sefur ekki neitt sko það er í rauninni fyrir langflesta sjö til átta tímar það kemur nú kannski ekkert mjög mikið á óvart en það sem færri kannski vita

þó að svefn sé góður þá er ekki endilega meira betra og við erum svolítið mikið í því að ef eitthvað er gott fyrir okkur þá er meira betra en undir sex tímar á nóttu eða yfir níu tímar er hvorugt góð hugmynd það er þetta bil það er þetta bil og þá má þetta má vera það er allt í lagi þótt maður vakni

nokkrum sinnum en að bara muna svefninn er svo mikilvægur hluti af góðri heilsu takk kærlega fyrir þetta og Kastljósi er þá lokið í kvöld hér innan skamms verður nýr

skoðaður frá fagurfræðilegu sjónarhorni í menningunni svo bið ég ykkur bara vel að sofa í nótt veriði sæl